الأول نكون غاسلين الرز كويس، وبعدين نجيب حلة نحط فيها شوية زيت ونحط الشعرية نحمرها وبعدين نضيف عليها الرز أول ما تتحمر والملح والفلفل الإسود ونقلب كله مع بعضه وبعدين نضيف الميا أو الشوربة ونحطه على النار أول ما يغلي نوطي عليه لغاية ما يستوي.